Agnisagn'ny manampy amin'ny fitehirizagna hagniny zao le fagnalana rano amina hagniny satria zao e, <hesitation> raha vao alana zao le rano amina hagniny regny de zegny hoe lasa megna le hagniny de kaofa megny mônko igny lasa maharitry elabe e, de <hesitation> tsy mora lô zagny sady tsy <hesitation> malaky hoagnigna biby fô <hesitation> mahatagna.